पहिलीच्या काळांत ट्रम्पेट हें एक विधिपूर्वक आनी मिलिटरी कामा खातीर तेंचो वापर जाये असलो म्य्हून ता तेव्हा एक महत्वाचो साधन असलां। ट्रम्पेट मानसिक आनी शारीरिक हेतुंच तेंचे खूप फायदे आसा। तेतूं सुं मेन्दुक उत्तेजन मेळता, याद करपाची क्षमता वाढता, म्य्हून माणसां ट्रम्पेट वाजवोक शिकांक जाये। माका आयुष्यांत फुडे केवा ह्यी सांड मेवली जाल्यार मी सुध्दा ता शिकपाचो प्रयत्न करतालॉय।